Fômban-drazana bôka franse ndreky zen̈y manano fety la mizika irô hisakany, <hesitation> rôpolo areky amby volana jona fanjava ny jona. De amizay irô manano manano la mozika amin'ny lalàna jiàby in̈y, amin'ny toerana pibilika àby ren̈y, de manano kalety panjaka koa rô kô fa zava zanvie zen̈y.